जो दक्षिन अफ्रीका देश ह। उस देश को इंद्रधनुष का देश भी खा जाता ह वहाँ हिंदू भी पाँच परसेंट लोग रहते ह।